فبروري د ژمي زړه او د څلې میاشت ده. فبروري د سکون، ګرمې بخارۍ، سرو سکروټو او سپینې واورې او له دوی سره د لاندي په معنا ده. او دا د دې ټولو اجزاوو یوه ګډه تجربه ده. عموماً فبروري د سکون او ارامش میاشت ده.